أفضل الجلوس بالبيت بشغلى شى فيلم أو بقرالى شى كتاب ، اا- بقضى اليوم مع أولادى نسولف ، ممكن أخرج مع أصدقائى ، مأبى شى بعينه يعنى بساويه لكن أهم شى إنه نهاية الإسبوع تكون نهاية هادئة واا- وخالية من التوتر هذا أهم شى عندى.